അശ്രലിദേഹ് ഭോജന പ സമ്സ്ക്രുതി, വിശ്വദ വിബിന്ന ഭോജന പദിനു ഉത്തദി ബേരേഥുന്ഗ്ദു। ഐത് പോസ പോസ തിന്ദിലുനു ത്യര് മലുപിരകിലു। ഐത് മേഅത്, കോലി, ഗു മമ്സ മതനു, കന്ഗര് മമ്സ, ബരി പുന്ദവുലു। സേഅഫൂദ്। ഭുക്ക് രിചേ ബുക്ക് അവിത്। ഭുക്ക് ഗോദിത്, ബ്രേഅദ് ഗു മല്പുന। ഉപ്പു മസലേ പദിനു മല്പുന। ഉപുര തിന്ദു പേരി। ഉപുര മല്പ്പേരി। ഭുക്ക് ജസി മൈദ ഇതുന്। ഉപുര ഉസേ മല്പേരേ। ഛ്ഹോചോലതേസ്, ചോഫ്ഫീ, വിനേ। ഉപുര ഉപുന്।